Da yake leggal man ɗo wolwana kala mo wari komɓi maagal pat ɗeɓɓo fere hefti totton o yahata o nyalla ɓe leggal mai o yecca leggal ko o yiɗi leggal ma yeccamo nɗa ko oyiɗi